لو هفكر مثلا في اللون الأحمر ايه الحاجه اللي بتحسسني من ناحيته او بيجي علي ذهني يعني ممكن حاجه حلوه وحاجه وحشه أولا ممكن فساتين للبنت مثلا تبقي شكلها كيوت كدا وهانم تبقي لابسه فستان احمر فيبقي شكلها عسول اوي وتبقي حاطه مثلا ضوافر لونها حمرا، تعمل شعرها مثلا مجعد كدا وداير ما يدور كدا ويبقي شكلها لطيف كدا وأكنها هانهم من الهوانم في العصر الفيكتوري فدا حاجه بتجيلي من اللون الأحمر تاني حاجه الأحداث الدمويه وانا مبحبش الموضوع دا، اكيد اللون الأحمر بيرتبط معايا بالأحداث الدمويه دي حاجه بكرهها شويه في اللون الأحمر.